Imi, ntere adakunom, mi tin barang iyɛ naton ayɛ fin in bɛ. Kunom di sak ni seng ba yes ye abatde, yet kunom ites ke adakuom sak in bɛ nazatse, iyɛ hom tarak makiyi. In shim ke kunom di tarak irèn, ke atuk e yɔng fin in da shining e, ki in nyes nayak kɛ asirik, kin in nye, in sɔ- in sɛ ashi basara afɛ du fɛ ba rɛɛs. ki in fin sɛ, kin in nye kek. Ki fin sɛ itsɔm, in da yes banet ngma kusum, ba bɛ ba ba di sɛ mo nato. Ki in nye kek, ki in yes banet na ba bɛ ba di sɛ mo itɛrɛk iyɛ. Kɛ kunom fi ku di tarak irèn, ki in wuruk na matek in ni nnon in, kin in wuruk ‘it sak ni mben ifang, in tsin tarak e iyɛ mok ishining iyɛ fɛ adakunom, a tɛ di barang mo ayɛ naton iyɛ fin in bɛ. Kin in fin bɛ itsɔm, kin in sak nnon in, in shang a koakyɛ nggon, nggon in ka ko, Kin ka ka shang itsaap, ka fɛ faa ka da di tsees naton e. Nggon in kafɛ faa, kin in ka ka shang akpatak, atek atek ni kukpin kutek fɛ ka da te, ka da bin di yiring ni kunom e ƴɔng fi nggɔ ka bin di shining iyɛ. Nggon in kafɛ taat, in fi in bi tsɔm, ki in ka ka sak ka wuruk na bafidan, ka da tse ka tarak iyɛ bá ni ba na bafidan mok ishining iyɛ nggɔ ka. Kin in fin bi tsɔm, ki in sak nnon in ngma wuk, na ba fi ri hom bɛ nɔng in da ki tɛrɛk iyɛ ngma ni ba. In shim ke adakunom di tsɛ kunom e yɔng, in shim ke in bi nyes na donong, na yes banet fɛ ba se bakat ni imi, nasa bá bakat ni imi, na ba bɛ in mosong it ice, ba di sɛ mo itɛrɛk iyɛ. Kunom e yɔng, in shim in yes banet na ba bɛ bakat ni imi, na ba di sɛ mo itɛrɛk iyɛ yeng. tuk ke yɔng fi in da shining iyɛ ne, in shim in da tse narɔ awon, na nin di wuruk, na tseet arɔ awon, in da sɛ akɔk ashon kutu wasal hom, a da bin di ra won. A da ki ra won ni ni nnon in, I fi shining iyɛ me, nɔng banet kusum, azɔng aƴɛt itu wusal da sɔ shi, nɔng na ne di wuruk, na banet ɔng fɛ da kuus kama hom, ba ki run kama sak narɔ fi na tsin di to yit, in di tɛrɛk it iyɛ. Ki kunom fi ku di tsɛ- yit kyang na katsong, kunom ɔng fi in di ki shining iyɛ. In shim ki, iyɛ hom da tɛrɛk